أحسن نصيحة تلاقيتها في حياتي أن نعيش كل نهار بنهارو ما نبقاش نفكر في الماضي على خاطر الواحد ايش يبقى يفكر ف اللى تعد وشنو يتعدى بيش يبقى يندم ما نجمش يعيش اللحظة الحالية لي حنا عايشين فيها وما نجمش يفكر في المستقبل، التفكير في المستقبل زادا ماهوش سيارة سه ماذا بيك ديما تخطط للقدام لكن تبقى عايش فيما تنجم تعيش لحظتك الحالية.